Tisi, tisi zo'e mɛ tiŋa wa zuo. Tu san bisɛ nɛresabelega tiŋa tu tari Nigeria, South Africa, Ghana, Togo, Côte d'Ivoire, Ivory Coast <hesitation> Tu tari Burkina Fasa. Tu san le lebe solemiisi bɔba sa tu tari bunɔ <hesitation> USA, tu tari UK, tu tari Turkey. Tara Germany, Canada, Australia ɛɛn hɛɛn Other tisi basɛba n pa'asɛ de la Republic Of Congo, tu tari China, Ukraine. Tara Libya ɛɛn hɛɛn, tara Iraq. Oo tisi zo'e mɛ. Tisi zo'e zo'e.